<hesitation> menoj që je marrë me qat situatën n’mnyrë kogja t’mirë. Ai personi u munu me ta vjedhë kerrin, ke tu e thy kerrin krejt. Nuk e di qysh t’ka ra n’men n’qat second me ngajt, me bërtit edhe mirë që m’ke thonë mu me thirr policinë hala pa shku ti te kerri se kishe mujt me kon n’shumë rrezik. Vendim kogja i mirë.